Nijool bélobul yara bununk, bununuk namimi matafé. Bununuk, nang bununuk, nang buruto bayuho mémé, nujoow uŋaar écup uŋa ufaaŋ do; namimi matafé; siin namugool. Woto bununuk kankanang éniin yara aan, namimi matafé nang min aan nak ujoow may ma gacimba cimba guyahi, bununuk may mé nan mémé. Acaménut gafooj gacé do néninol, kanang min aw énini écaménut mé gafooj, bununuk acaménut gacé gafooj, ho danko akaan bununukool.